No gny orinasa mpamatsy rano da i JIRAMA. Ka raha hitaraina aminazy aho amy telefony da hiteny anazy hoe: fa herignandro raiky zay tsy mandeha gny rano taminay tatiky, ah non, raiky na roa andro, fa roa andro zay tsy nandeha gny rano ka alao agnatin'ny facture-ko ao mazava hoazy zay. Tsy handoa anizay roa andro zay tegna, gny fatapahany zay, ary ka mekimeky koa nareo gny hagnatitsy facture satria nareo tsy meky magnapody gny rano mba hiverina mba hampesàn-olo.